Injo panci na wajang, <hesitation> panci injo dikua korong injo koronga untuk appalu anua do, appalu ere kulle todo appalu kanre kulle todo <hesitation> pallu-pally dumpi kule todo injo samang diapa injo arenna injo ri pahua i naik <hesitation> injo panci apa <hesitation> pancoi na atau koronga kulle to i ri anu do ri ringangi di angka mange-mange bua-buangang riek nu tallu litere riek limang litere untu' nu nganua nu <hesitation> di pakea pallu pallu kanre ka injo bajang utang kemudiang injo <hesitation> kulle di pa'pallui barobbo kulle di pappalui gapurung di pappallui peta <hesitation> lohe buangang na <hesitation> injo anua apasse koronganu lohe sagala anunna kulle to i na pake taua injo do tetnaggayya kahajuangkule to i ka ntepakua ka injo koranga iya nu ringang ji di engka mange-mange jari injo panci-injo panci <hesitation> pammaja nakua <hesitation> anua bahsa melayuna ijo pammaja a nu riek to nu lompo riek to nu caddi jadi injo pammaja a nu di pakea assanggara injo do